Beh, niatri primma de fâ l'allenamento de ballon faxeivimo i coscì diti gii de campo, into senso che corrivimo un pittin, dapeu oua sò che se fa un pö de streching, tipo che ti piggi e gambe ò e brasse e ti ghe fæ fâ di cegamenti; pöi, dipende da-o spòrt.